Ny fitaovana fototra hita ao amin’ny solosaina an dia misy ny <hesitation> ilay vatan’ny solosaina izay tena manao ny kajikajy rehetra. Misy ny <noise> efijery <noise> izay ahafahana mahita ny zavatra ataon’ilay solosaina. Dia <hesitation> misy ny klavie, ary misy an’ilay antsoin’ny vazaha hoe souris.